Ke noʻonoʻo wau i ka helu 2 noʻonoʻo wau i nā paʻa. E laʻa me ke kāmaʻa, ke kākini, nā māhoe, a me ka male ʻana kekahi ʻoiai he 2 poʻe e hui pū ana i hoʻokahi. ʻAʻole noʻonoʻo nui wau i ka helu 2 a ʻaʻole nō ia kaʻu helu punahele. ʻO kaʻu helu punahele ʻoia ka 7 ʻoiai ʻoia ka helu a Iesū.